Paska tay bu fekkee yaa ngee dem, nga duggu oto dangay day gaaw. Fekkee yaa ngi yàkkamti nga dugg sareet, moom tam noonu, jakartaa noonu, waaw.